A äj nku'tpa't mas katzu, por que syunyi pa'ak y ompa, ademas nyä'ijtu vitamina, y ijtu tambien mandarina, ijtu tambien toronja, ijtu tambien limonh, todo jete nyä'ijtu citrico jakutyä nkonsumitzäjku.